ⴽⵓⵍⵓ ⵡⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵙ ⵢⵓⵙⵎ ⵜⵉⵙ ⴰⴷⴰⵍ ⵢⵉⵏ. ⵀⴰⴽⵉ ⵍⴰⵍⴰ ⴰⴳⵀⴰⵔⴰⵜ ⵏⴰ ⵎⴰⴰⵏⴷⴰ. ⴳⵀⴰⵉⵔⴻ ⵎⵢⴰ ⴳⵀⴰⵍ ⴽⴰⵔⵉ ⵢⵉⵏ ⵎⴰⵜⵔⵉ ⵢⵉⵏ. ⵜⵉⵢⴰⵜ ⵏⴰ ⵉⴷⴰⵡ ⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷⴰⵔⴰⵏ. ⵜⵉⵢⴰⵜ ⵜⵉⵙ ⴰⴷⴰⵍ ⵢⵉⵏ ⵏⴰ ⵜⵉⵢⴰⵜ ⵏⴰ ⵉⴷⴰⵡ ⵙⵉⵏⴰⵏ. ⵜⵉⵅ ⵜⵉⵢⴰⵜ ⵏⴰ.